eshie arushe <noise> <hesitation> mmeze ahia zu arusie zu riyoror zu ebekebere zu anyo meji nr shia mayahiana oro ngwera du oro nmekwasi biakwu mmkwesila blekw nshikwasa nu biakwu ogborgala gborga whorna nzarhohoma mini nsumamini nkwushia mini bere shikwashia obele aye ngwema ngweru monorwiri <noise> nu riyoror iscwera <noise> aru yisikwo be yehiamono kai oyehia ni yehiayahia ka gwerua yiza nu rimea nshikwahe nu blabwu ogborgalagborga abuga ka nu ogborudu ebia gwara monor yisia nu rimza aruzie gbow till oye ebia gweru ngalu ruhasar ruhasar emega ebia hu nu oyekm ehordahor ngem ebido eria osia orusi onrgh.